ფეხბურთი.

მირჩევნია დროის გარეთ გატარება რადგან ბუნებაში სეირნობა მიყვარს

ინფორმაციის მოძიება და გადამოწმება

გვეხმარება ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაციის დამყარებაში

ადამიანს არ წამს ღმერთის

ხშირად ვხედავ ნაძვებს.

სიამოვნებით ვისწავლიდი მანქანის ტარებას.

დიახ, ჩვენს ქვეყანაში დაცულია საბანკო სისტემა.

ავტობუსი, მატარებელი, მეტრო

მოსწავლეები და მათი გაბრწყინებული თვალები

უმეტეს შემთხვევებში ვესწრები ადგილობრივ დღესასწაულებს

ჩემთვის საინტერესოა ფეხბურთის ყურება.

სტადიონი სკვერი ბულვარი

ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება არის ინტერნეტი.

ჩემთვის ბედნიერება ასოცირდება მადლიერებასთან.

ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება არის ბორბალი

ბავშვებს ყველაზე მეტად ახალისებს ვიდეო თამაშები.